Tara ni tara tar tara mar nikaka romana ne manasa. i manasa e niga koru. a kate niga meien e moa ta ta mamanta ta ka ta omi tego buti manasa. taraha u yangpala ri manasa. hitots ri manasa no kukubei ri manasa nori ka haniga emoa ta marken ka te butuni romana tigi kameien na e niga has mei u hitots e kameiu hos bue taren luman susoho halhal taren na u kukubei i ka hasmeia makumin susoho halhal taren. susoho meiru tuburen no tsinaren no hitots i kameia makumin susoho halhal taren te niga meiena a katun e rangaia tara hitotsini manasa na kukubei i hengo toa puku ranga. Kuba tara ni tara tara lia i romana alie tareiega nikaka romana e ma wanken gono mene nikakani manasa taraha manka te butu homimeni romana a hitotsini romana e simuku bala nenu ma de drug. na palabi ru kukubei hase kateren balute tara talem a hitotsiri romana tatala mena tarosis te gum ne puta. e las. las sei kap tun neier. I manasa. mua. katun i hasogo haniga. manasa i keio hasogo tanen i iasa. I iasa kuba tra hitotsiri romanamoa tala tara ha, e simuku talar tuturu marken u simuku te ma niganei. te kato homiena u baku taren bate maa hakats haniga ne ri takata nuga tigi kateien. So. romana halhal balan nini manasa. manasa e niga mam. a tsunono ni manasa rangana ha tra hitots ri manasa ena kuieren na te kato homia hitots i manasa nori halaraien ats ni hahuna. hereia halameraien nori gi kateien banori te hapolasa banera man ka omi teron kateien i manasa. Kuba romana. romana lue tare oata ta toataka tego hatakui haniga even hitotsiri romana moa hakapahas ta hos bue ena soho gono nuahas mere tsinaren no tamaren tra toa puku a luma. A kete taregulia balia tema masa me gien. so hitota tsiri romana na kukubei ema niga ne ni. a nikaka taren. ma niganei a nikaka taren taraha alie tate peiega lam nuahas a tsinana pien no tamaren alam a ranga hantuei ma tara galapien tamlam balamte ha skul ramen ta markato ta niga titi pan memen. Bate kukuterumen batena butu haniga rowa tara community. Lam nuahas te kamema mar kato te kato harusuna.